Tenaxu hora tenaxu kuinó texakino xanananó ngueni xanrá kuno cheté ki tono iin, iin xatehí te dina noká kana nakinó, uña xa ihó ho ihó un ngua ha ñona xakulandi ñá ñaxa kadatioñá, xa xhinre ñaña nó, yunó no itonono xun dikañoka, tonde unoña naxoñá ña ku ngueraña ña xu ña dii do ña xhiñoña tunguedini xhitidió ho ngueni kayé none nakiña, huña ngueni na xhinreña ña nakutuña xhinodo ña yu ihó ngua ano yo ngua xunna tina nuka kotondikono ñá.